പിയാനഓ പണഡാ ഇംകഊംജി സാംഗിതദ ജഗതഗിഗി ദാരി തഓജാഓനാ ഉനജി കിളി। അഈടി വഈശിഷടിയവാദദ കികിലി മനസിഗി തലപണംചിതന ദവനിനം അനഇക ബാവനഇലിന ബഗകാ കലപനിനി ഉംടമല നിരധി സംതഓഷാ, ദഁപകാ, മനസിഷാനതിന വികതപഡിസാവനം ചിതന ഒഞി ശകഠിയംത സാധനഇ അധനിഡി। പിയാണവനം നംഡിസാനഗാ, സംഗിടാ, ഇംദരിയനം തളപണി। ഒഞി പിയാണവദ നാദാ, രദയനം സപശിസാവനാ ആളവാ� ആളവാ ധാനം ബവാ, വാ പിളി।